जटील गीत के गाए खातिर हम्पबैकवेल जानल जायच्छे। हम्पबैकवेल लगभग इनसान के भासा में, भासा के जैसन <hesitation> सन्राच्टमक तरीका में गीत गावे के छम्ता रखेच्छे। एकर से उस सब इनसान के भासा भी समझे में सक्षम रहेच्छे। हम्पबैकवेल आपन समुह में बाचिच करे खातिर, भोजन खोजे <hesitation> खातिर और एक दूसरे के खोजे के खातिर भी गाना गावेच्छे। इस सब आपन मनुरंजनला गाना नहीं गावेच्छे।